சூறாவளிகள் இயற்கையின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் அழிவு சக்திகளில் ஒன்றாகும். நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. தீவிர காற்று சூறாவளிகள் நம்பமுடியாத வலுவான காற்றைக் கொண்டு வருகின்றன, அவை மணிக்கு 150 மைல் வேகத்தை எட்டும், இது கட்டிடங்களை கிழிக்கும், மரங்களை பிடுங்கும் மற்றும். காற்றில் குப்பைகளை வீசும் திறன் கொண்டது. கனமழை, இந்த புயல்கள் அடைமழையை கட்டவிழ்த்து விடுகின்றன, இது பெரும்பாலும் பரவலான வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. புயல் எழுச்சி ஒரு சூறாவளியின் மிகவும் ஆபத்தான அம்சங்களில் ஒன்று புயல் எழுச்சி ஆகும், அங்கு உயரும் கடல் நீர் கடலோரப் பகுதிகளை மூழ்கடித்து, குறிப்பிடத்தக்க. சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் வாழ்க்கைக்கு கடுமையான அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகிறது.